जानावर आख नहीं रहे, काहलाग पूरी तरते अंदर रहे, कोलाग दुसरान पर <hesitation> निर्भर रहे। गहरा समंदर <hesitation> मा रहूने जीव रहे, जैसे केवी फिश छे, डीपी, सी, स्नेल फिश, डुलान बिना भी जीनदर रहे। गूपा में रहूने सलमेंडर, अलि अंदा, कीड़ा, मोकड़ा भी बिना दुलान रहे, काहकी फलाग रोशनें जरूरत नहीं रहे। जीवं जैसे तिल, चट्टा, अलि इस्टार, नौज, मौल कहे, तेरा आख ही रहे, ने बहुत कमजर रहे, जानवर, गंद, कमपन ते आपनों रास्त ढुन्ड है।